<noise> Meresiesie "oven" mu a, odzikan mɔ- mɛprapra ndzɛma ahorow a ogugu m' ne nyinaa na mahwehwɛ nkyɛnkyɛn ne dɛ biribi akɛhyɛ hɔ a ɔnnyɛ a.Muwie a na medze sapɔw na semina medze etwitwuw mu na muwie a mapepa mu ma no mu no awow ansaana mehu dɛ no mu atsew.